<noise> Dauphin zegny, za alôha mbôla tsy nahita maso fô fahaizako azy. Izy zao tia mifanerasêra amin'ologno. <noise> Ôhatra zao kofa misy olo mivôrivory magnaniô amorondrano igny.avy edy izy magnano spectacle misôtisôty akeo. Avakeo izy ôhatra misy olo latsaka andrano igny, izy tsy magnekitry, tsy magnino fô mandeha magnavotry ôlo io <noise>